Min kam mi suɓii mi hettindoo deftere o diyo, gam deftere kam a hawtataa deftere e gimol, deftere ɗon mari faa'ida, so a hettindake deftere hoore ma maɓɓitoto, a heɓay ilmu kesum, a heɓay faamu, a ɓeytorto ɗum wallete no ɗuuɗi.